Ny fomba ahafahan'ny raopilanina miborigny dia amin'ny alalan'ny propulseur, dia <hesitation> môterany a, dia ny <hesitation> elatrany dia ny pneu-ny.